U valuri të gjellës ë ndutu ndutu i madh, però kam bes se me u sistema çë jam e rrojëm sot, di capitalismo gjella zbier di valuri e na vemi përpara per inerzia e harrojëm çilët jan ftetë shurbiset importanti, gëzimi, të kemi miqë, të kemi na famigghia çë na do mirë, të kemi na relazioni sana me një vajz, të… të nutrirjëm le passioni çë ndo njeri ka, këto jan shurbiset importanti, e inveci sot vetëm ka produçirjëm, ka bujëm, ka shurbejëm, ka shurbejëm dhjetë orë, e jo vetëm, se si sosjëm të shurbejëm vantaremi se jemi lodhët, se thomi oh mirë, vete mirë, jam lodhët ma jam kuntent, jo ngë ë ashtu, ti je lodhët e basta, je kuntent përçë la società të bun të pincarsh se je kuntent përçë makari je produçir, je faturar ma gjella ngë jan faturët, ghranet te varri ngë mënd i qelljëm, te varri qelljëm atë çë burëm te jeta, kujtimet çë na kemi jo qëroin çë zbierjëm te u computer Të shurbejëm te l’ufficiu.